أفظل أكون فنانه مشهوره لأن الفن يعبر عن المشاعر و الأفكار و يترك أثر عميق في نفوس الناس أستمتع بفكره إني أقدر أسعد الآخرين و أثر فيهم من خلال الموسيقى أو الرسم الرياظه حلوه بس الفن لاه طابع خاص و مكانه مميزه و في القلوب.